Mii, mii baabaázi. N pu naa báasəm. Báasəma miirə emi, n baaban nən wo'os, n baaban ne̱'sat, n baaban gouwa sambe, minagə kee baakrə, n rek sən gwentə ba'a miik gə pu rigaya? Mina gwentəpu baaka mii sən gətək gwa sən za gwenə anni pise sən yipkpən tet, koo anni pise sən ruuskən ba'a reek ya? Mina sən ruuk sən ree miirə ba’ rə sən laa mariya to̱msəi. Iza rusəske ar ukarə naa ne̱gi, ar uka rə boo naa ina baakrə i ɓo'ok mari sii baan. Ena ree, e biidək ni we̱e̱s kamənak sən esi we̱e̱s sii rusəse ara miirək sən laak mariya ta'karəi sə mari zaa za ta'se. Ina taꞌsepu ba'a miirə eki sən laak te̱t sən zaa sən ɓo’ te̱ta ikkpa wo̱'sət. Ina ta’ sən ɓo te̱ta ikkpa wo̱'sət paa. Nagə ɓu'tə n laak agə duugəskarəz sən yiu səgə n duugəsən ba'a miik. Na dog səna zaa na za reptə gə n laak mari, mariya eyi sənaa nən wo̱'o̱si sii zaa kwaag nən wo̱'sa esi. Ina za kwaa sei i ɗu'səke sən yibta neta to'karət seeto’. Naka ni do̱o̱k gə, e to’ we̱e̱rəmrə. Dəlla esakkal to’ ka ina we̱e̱rumrən pii pa. N ree yik neta to'karət sən zaa sən to’ neta miit. mina to'os səna nən we'osi, sə gəgə ne̱'satta eti n laa mari sə ɓaase ne̱'satta eti. ina ɓaa, i ka'ak səgə e wee. Ena weesapu ne̱'satta eti somo see laak ina ɓepdəkrən see ɓepdə ne̱'satti eti səgə n laatə ina to’ karən see to’. Ur maa naka ni do̱o̱kgə eka to’ gatətət werkrə. Ama esak gə to’ kaa gatətwi eki pii pa. Dootezi sei mona ɓepdəz, mona ɓepdəsapu saa laa de'es. Na gouwi a laak mariya múkarəi. iza músəka gouwa reei, saa laagə mari sii ɓepdəsaka gouwa reei. Ina ɓepdəsai, mona ii be'ka pa a to'oski ri'eri. ina to’ karəndə. Mona ii in be'ki boo gəgəa laak mari, na gəgə neta be'karət pii esak sii kamtə saa kamp gouswa mo̱o̱i, sii re be'sa gouwa mo̱o̱i arkirə saa to'ri saa yingi. Mona yingiki pa, a de'eski ri’ eri naa koke. Naa kokeya eiyi mona ruuto bo̱'ka to̱msa moosə a le'eka len kaaki saa be'i saa bo̱ni toms. Na gus yaa, e bogni bon gus, a be'ki saa sawi saa bogni gus. Na sawi gə a kaaki saa be'i saa sawi saa siini saau. Eni kotto pa, to̱msa gourəs pii gənŋgənŋ sii bo̱'rə. Wandəka, a wandəki wan, na gouwa mare gə mona baai, a su'ki sun sə gəgə a wandi saa fəəi na gouwa sambe ya eyi sa təwi. Mariya eerə do̱o̱, gowa mare i su'i si wandi, sə gə i be’ gowa sambe, sə i wanchi sə yaksine na gangrirə, i gangan gowa eyi. Sə i kani, to̱o̱ i baaban zen yam ze̱nna eyi gəgə i daksini dan go̱u, ina daksini gou ai gangrirə i kamikan si i doo bonge net samt. náá neta tek barət wuti gowa eyi, sə i kani gangrirə sə mari sə i kin sə i te̱wi. har esak ana kue neta rieti. áágə á de'es yingəkarə laaka we̱e̱sə, to̱o̱ rieri pa, miigə n yingəs neta mit pa n kam kan net a a rekarən n kaas soma a yingə karən n kaas soma no̱ka rilk koo neyiya na baa bai kana zuu neta allot sə kana yingəs səna laan we̱e̱s pa na daa rekare no̱k zoka ullok səna kine gbam na gəə na gə́ə́ o'ká səpa kine gbama gəəkən o'kan oni to <noise>